عندي عدد من ابناء عمومتي تقرببا خمسه اااه اشوفهم عادتا في المناسبات العزايم اااه نچتمع و نسوالف لاكن ما نتقابل بشكل يومي كل واحد مشغول بحياته بشغله لاكن العلاقه بتبقى قويه الحمد الله.